निगेरिअ एति हक् अतिक् गुर्त पुन। निगेरिअ पुरोने कलत् अतिक् होइ। भिभिन धर्नर्, रनि, होभ, होमेति अदि इति-इति रजर् हक् हन्कोद अदि केमेलो पगैसेल्। निगेरिअ हकोलु दिखपुर अनोत अरो हक् दिहलि। देखि सबे, बरै जै सबे पनिगुते असे निगेरिअ बिभिन धर्नर्। हन्ग्स्के तिक सर्नोस्तन् मोन्दि, हब हबपति, प्रख खनिक् दिख दि हकोलोके निरे गुर्त रुक्र देख जए। जर पपे निगेरिअ अरो प्रकिति पपे अति हुन्धर्, अति <hesitation> सिन्ग्खल बद्धब् ब हर्, सिन्ग्खल बद्धब् ब परिपति ब परिस्कर् देखि सबे, परिगनित असे। निगेरिअ हकोलु देखपुर एक् अनोथलि ब प्रकोति हिल् ब सिन्ग्त हिल् देखि सबे, परिगनित असे। जर पते निगेरिअ एक् खपरिल मोन्दित ब भन् लग देखि सबे, परिगनित असे। अर् एक् मोनोरम ब हदिसोतर् दिसो।